Aah kua reta jati tuisa kavi. <noise> esa jae oiporureta mbae oupi vaera omoata vaera ñana, oyemoproteje vaera jovaisogui, jokua pe jae iyemboete kuña oesa yave iyembokate oï.